Kahki noatani digda, kahki sokarni kondar, ajwalog adlafi kondar, juz alhindilog adlafi kondar, <hesitation> bitefor kakawlog adlafi kondar, murabbalog adlafi kondar <hesitation> mukasteratlog adlafi kondar, minen gondar, baskawitiko swolog adling gondar, shireki kondar, shireki kondo owo hamiranikon baya darin swohamira adlina gon baya dar